ब्राजिल के बेंजन सेली में कई तरके स्वाद और बिभीजता छे ब्राजिल के बेंजन के मुखे रूप से बीन्स, मास और समुंद्री भोजन भी साउमिल छे। ब्राजिल के बेंजन के मुखे रूप से मोकाका के मचली का श्टू, वातपा के ब्रेड और नारेल के दुध के साथ जिंगा। बेबोडी के मारो के कसावा क्रीमी में जिंगा चुर्राशकों में बाराबे क्यूट मीट, <hesitation> कौविश हांस के चिकन क्रोकेट। जो आशु की बुंद के अकार के हो खचे, टूटू ए मिनारी भी हो खचे।